Na daune barbaco hiit pue ni nac ru lane pue nac shiit kiash, shiit, bkiush, blajash nic nac ni ru lane re pues nu beñ sheta ruñ rsel beñ rate lane pues sheta nish lla com nde pues nu beñ ruñ sa ruñ sac pues ra laene isel beñ chic nish sa ne vay la gal ni- ni shiit kiash vay bkiush, shiit, blajash comín ra ru lone blan barbaco ta na ru ca bel com riet ra beñ riet to na pues diarmas depende bal nu meil sal shí-shí gau beñ bal sheta meil sho, cashi roo chic ne nshol ra cos cashi hui sheta car sheta sic sied ra cos ga chic diosaguc cad is rau beñ bel chic vay lla na ni nu car pues diar sietne sigac mas que meil bal nu meil shiga sau beñ bel diar lla bal sheta meil pues sigac com nu sa ra lo cos senci rau beñ vay Pues suñ ne buen daiñ shilo ne suñne porque bal shí-shí callau bel sigac sheta sa canu pues a biane pur ah <hesitation> cos senci rdaune na teli gau beñ bel bal shi huis ste di- di beñ gua sac bel lla sheta tirune llab lla mejor ma ru buen rau beñ te bsia re rnine bsia parade nic- nic mas ni maru nu ah <hesitation> diario rau beñ re vay bsia parad rni beñ pues sheta si nac icane sä nac cos shiit si ru llicne shiit kiash vay nic- nic si nac lane nic nac ni ruabeñ. Re sheta rca bsia cashi sol biu ra beñ ra bengol gop ra goon gop ra beñ llú daiñ nes daiñ roo rec na nu ra bengol ba nan ra lat ni nac ra shú llú ni rac par bsia rni beñ chic larashi ba nan si tiempca rbe ne tiempga ra te ba nan la bengol chic ba nan si tiempca rbene pues chic ru bsia chic rsibeñ stal, ne rega rio bsia chic rau ra beñ lla de na pues sheta ru ah <hesitation> ra beñ ni re ra na cashi por biu goon vay gop ra beñ goon libre guc daiñ par ruñ beñ seiñ pues. Cashi vay cashi pur ruail shi lo rni beñ guc chic tigaldi gap beñ ne rap beñ ra go libre re shi lo rni beñ goon vay chic llana pues nga llú liga pues digaldi shi godid par rap ra beñ goon mejor a <hesitation> rto ra beñ scone na ra te beñ sheta rap beñ goon ga chic cashi hui goon con goon rla llú chic rbec ra beñ bsia pues lla na pues sheta ru rbec beñ bsia por, pues bsia sietne sa riet to ra beñ re vay re cada cad tiop choon shí siet ra beñ rie to ra re pues ralo siet ne ra shi roc nac ni rsi ra beñ bsiae lla cashi shet rquiech ra beñ bsia re shet ladi sa rbec beñ shob pur rquiech ra beñ bsia lla goon chic nic rla llú don cashat llúne chic sic si nac rbec ra beñ bsia cashi ruia shilo ruñ ra bengol vay lla nubuelt chine ra- ra ba cua bsia chic ri ne ra beñ stal beñ ri llash ra beñ bsia pur llash llaä bsia chic cashane ngoch pues lla ba nu maiñ ne ba sied par ro yú lla roc rco ra beñ ne nuili ruñ ra beñ te lone chic loga rco ra beñ chic lietga ba nga daä lla roc cadiki bsia chic ca bera beñ bsia pe ru caco ra beñ ne con. Con llaäc rco rashi lo llishga chic roc ne ri rri bsia pues lla roc nac ni rsi beñ bsia na ni rua beñ chic frut nac na hui lac frut nubuelt beñ gasi ruñ ra nu ndrash nu pue nic si nac ni ruñ ra beñ nis frescu na o nu nis ah <hesitation> shi lo la cos te nis tang rni ra beñ nic re ra beñ na vay pues sheta chu gum sheta beñ nis frescu lla na pues ra ca beñ ba re ra beñ nis frescuega nis nic nac natural ni re beñ vay.